uvupukwa amavoko, utole isabuni, alafu utolaa amakasi, yaani mmakasi kwamfano kama labda amakasi akitililika, amakasi akitililika kama bomba ufungura, ukukwa pamakasi akilikisa uju usafi wula wuwiuta wusika kupitiliza sio mukitola mu- mkikyombo labda ikitua, kitunze amakasi, labda kama utole ilijagi lila, ujungi ukududilia uku- kwakaivi.